اكتر الصفات اللي ممكن تعجبني في شخص او تجذبني ليه أو تخليني نحترمه هي الاحترام. الانسان طول ما هو محترم نوثق دايما انه هو انسان ثقة وانه هو انسان امين وانسان صادق، ويقدر يتحمل المسئولية. طول ما في صفة الاحترام <hesitation> يعني متبادلي، هنعرف ان الشخص دا يقدر يشيل اي مسئولية عمل او اي مهمة نقدر نسندهاله لانه هيحترم كل شيء هيحترم الصداقة، هيحترم الشغل ، هيحترم المواعيد، وهيحترم الالتزام وهيحترم التزامه حتى ف بالجودة في الشغل وفي العمل، وهيحترم حتى علاقة الشغل بين ما بين مديره وما بين زمايله. فالبنسة لي الاحترام هو افضل صفة يقدر يتحلى بيها الانسان.